Ye ñaña naá xi ña jna-iniso ye kutuso i'ii, xi kui'ya kuui ve eei chonso ye rrindi naá li xi ña ijñai xi meni ve'e chonso kukivii, ye lo ñatu ye china ye lana'ai ye chon naá, te kui'ya yeei kurriso yeei ndɨrrɨso.